Mbaetimbateko yande yandepuere yamocontrola yandestiño kiapepa yajata yaiko yanderekove kiapeko iyapita ani <hesitation> hata kiapepa yande ñanekireita yayapo mbae kiraitapa yayapo esa jokuaeko tumpagui ou, tumpa jae tekove iya jaema yandeko ñaita jae jei a rupi yaiporuta supe yande ovatuaveita oikovaera jare yande ñanekirei yayapo vae jae ipope yaeyata yandemborivaera jare jukurai yayapovaera vaera jokuae yayemongeta ikireiape